<noise> bor nana diꞌt ba siama nap tsuma kamion tsuma siama siempre spej nap xc̲h̲alma bentan c̲h̲alma ted me ted loma o nap bela yuma lën yu nap tiene que c̲h̲apma spej c̲h̲apma nap xwiyma lo spej gan be nak gikmana gan xkuꞌn zumana nap tiene que spej gwiyma lo donde quiera nap bela ba siama kamion spej spej nap xwiy c̲h̲ofer xwiy lo bela bukwaꞌn be nap wanxe gunuga gan bukwaꞌn c̲h̲ak bukwaꞌn. <noise>